الحياة إلها متطلباتها، وخلينى أحكى نصيحة قديمة، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، أعتقد إنى لو انا عندى شى دخل ثابت من محل ثانى بختارالوظيفة اللى بحبها، لكن لو أنى بعتمد بشكل أساسى على هاى الوظيفة راح أختار طبعا الراتب الأعلى.